ଗୋତେ ବ୍ଯୋକ୍ତି କୋ ବହଲା ହାବାରେ ଜାନିଯା ଗୋହିଲେ ତା ସାଇତା ଅଧିକର। ଅଧିକର <hesitation> ସମଯୋଂ କାଟୀ ବାଗୋ ପଡେ ଖାଲୀ ସମଯୋଂ। କାଟୀ ଲେ ହୀ ଗୋତେ ବ୍ଯୋକ୍ତି କୋ ଜାନିଯା ହବା ତାହା ଅନିବାରୀ ଅନୁଭଵ। ଗୋତେ ବ୍ଯୋକ୍ତି କୋ ଜାନିଯା ଗୋହିଲେ ତାହାରା ହିଚ୍ଛା ଏବଂଗ ଭାଵନା କୋ। ଭୀ ବହଲା ହାବାରେ ଜାନିଯା ଦର୍କର ତତ୍ଥା ଭୀ ଗୋତେ ପନୀଶୋଂ କୋ ଗୋତେ। ବ୍ଯୋକ୍ତି କୋ ବହଲା ହାବାରେ ଜାନିଯା ପଢିଵା ତା ଏବେ ଭୀ ଅସମଭଵା ଅଥେ। ଖାଇଂଗେନା ଗୋତେ ବ୍ଯୋକ୍ତି ମିଝର ଭାଵୋଂ କୋ ଲୁଚ୍ଚାଏବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଈ ଏବଂଗ।